<noise> aina himten sa au uma hinae i utu nu hala utu nu hala au eu hale i amalao tumatae i papari au hale alae ae i he hise wera lo'ue wama am an ehu ya uawana ehuam an ta'e sie telu elu me se tam se sirane isa i mora masohi tahi lete re ire mo au anasi tam i an lena mata ne'e i turu mora an ya ia paparite au hale iyane alae tumata'a uma hene heseru ya'u u ana ehu ema am ane na toaema ahirnya a hilitem ului masohi re ire <hesitation> re isa au ana hatu yae u sou re ire sa kalu bole na unama na <hesitation> i eue raran rarana sere isa kalu bole nae e u etemina e sala alae rarana rarana ya'e na seke na i sa ue lehue sa ele ewe <hesitation> eu woite mina ta'm i hese <hesitation> sa ina olama u etemina ihesi hanu hanue rarana rarana kalu na sal alae rarane berati ite bisa eu etemina tan merio. Isa u wele hue sa sakae imosare isin ta'm ebe hiese oi ha unahanu hanu titase hanu puti tara nare i ru'eu ya biar na aupa harus si hanuru rere isa re jaman sarme le'e jaman pepe si sarme le'e jaman roite mi na re ileambe ire sare ile eri e re, enta u muite mina ma'e sou sae eu ite mina lo'ue ana oa palemuri i mutua kahina sai te'i na lae hasare tam jadi kalu bole na u nae mesa elawa turus na itu ru'e e heka rarane e heka sou e heka ana oa sikira ana oa si mau ana oa si heseu hesea re mesea na si hanu tita puti re iye eu etemina purie isae etue e lawa ite lan teru ite e lawa laopa mane ita puti re iye eu jadi bisa na it i tehe etam harus i <hesitation> hanure re mau maua mo kalu tam sa saka eu sala merio bisa ilai eta'm. Kalu ilaie ta'm berati ini a rarane na i tulu sasa ao ini a re in oleh karna uhe eru lama rutue ni yuna sae helu ana hatu isa uele huete tamni lo'ue hahakando mlama mane tue ni yo lile mane eu ya ehu eru u eteminan sae mane u tue ni nae se ni ahu ni ela u supa ahu ni e bisa tamni o ahu ni e rara sae na upa helu re isa e'e wi yayo lile ana hatu u pere ire rorisi te inae ana hatu ori item peri ite inae jadi bisa i anase se'i tamni lo e tue tampano re tama rolama re hese pea rolama re sae mane ehu eru lama lo re isa wuti rie eu nu na woiteo roloma opalale opeo rolama sae mane mna'e i re isaka tamlo berupa nanau aka tam de se olama moe su lama nanau le'o sou nutuana kai hinana le' merio. Nam ruam ana sei jaman sa re eteimina saka im jaman sa le'e jaman re ire ya'ma jaman le'e <hesitation> sakarang ya mosa re'ire enta ana ware i oetemina re ire na a upa, eu ite mina ma'e <hesitation> hese hese sae na upa ata ne'e saka sili e leha sa uasi rare yam jaman re'ire sa yau ya'u warana ehu ema amane ro ite hu emamna remi kal bole na esa'a kal bole na e'eu na mli'i e oi temina aman hatu re isa bukanna amsa'ue lehue ta'am am nae nae emansa mansa kalu na umkira pa son mase ie rara neri eu nau pare ire papa te pepese momose ama sei'e ure isa bisa nae ahon ie tam ni lou mansia sia na'a um na'e sasanasi re isa nanau sa se ola hape mesa nanau ha nanau reire e terbit lo'u we re'i jadi bisa ite ahun o etemina tamni ahu ahu ni'e tamni reise pura'a ahakan jadi muri rere wei mane ite ana hatu pure'i rou res te inae iti ana hatu ori re'i site ina am peile lelawan lo hanu yo lile bisa nase ana ase'i tam ni lo ehu eru. Sise seru nu si unaru sa pas pasu nanau ua mesa eu weru meri yau nanau mesa ganti barang barang de'i ana ha tue mana rop so'oru re iro a re mere nia. <noise>